Дар Эрон обу ҳаво хеле гуногун аст. Дар шимол, дар наздикии баҳри Каспий, иқлим намнок ва сабз аст. Дар ҷануб, наздики халиҷи Форс, ҳаво гарму намнок мешавад, махсусан дар тобистон. Дар маркази кишвар, ки биёбон аст, рӯзҳо хеле гарм ва шабҳо сард мешаванд. Дар зимистон дар кӯҳистон барф меборад ва ҳаво сард мешавад.